Alat musik iala ba'uk kal. Hapu gitar, piano, biola, dram, trompet, keyborad, angklung, kecapi, sasando, gendang, gamelan, kolintang, serunai, no suling.